Ma näi, et ti eeläq opsõti üteh. Kas, no ei tiiäq, om võimalik küssüq, et kas tä minoga ka üteh oppiq tahtsõ. Ma tahassi kah targas saiaq nigu saq.